Denan denan, horo, horo mdetu, horo mo horo. liemdenan. liemdenan mo denan. liem denan mo horo. liem denan mo horo. liemdenan mohoro mo horo, ro liem kere ro liem kere modenen. ro liem kere mo horo. ro liem kere mo horo mde tu. nobung denan ti mdel, nobung denan timdel modena, nobung denan timdel mo horo, nobung dena timdel mo horo, mo horo ro liem kere.